أول شي بحاول أغير طريقة تدريس المادة يرفضوا لهم، مثلا ممكن ابدأ بسؤال مثير تتوقعون اذا تغيرنا طريقة حياتنا? كيف بيكون المستقبل هذا بيجي بانتباههم ويخليهم يفكرون? بعدها بحاول اضيف امثلة من حياتهم اليومية كانوا يقدرون يرتبطون بالم بشكل اكبر. يعني بدل ما اشرح لهم شيء جاف بحاول اخلي الموضوع فيه حي وواقعي